Ny ilà borosimbolo laha hokany agnamiko tsy mahazaka fihogo toy ny voloko ny borosimbolo ro tene mety agnamiko satria, la malama ny volo lafa tratrin'io; la mipetrapetraky soa amin'ny place-ny.